باش تعلق لوحة على الحائط لازم ترفد مسمار و ديرو في الحيط و تعلق هاذيك اللوحة فوق المسار و تكون هاديك اللوحة لاصقة للحيط